لو نجدرنتعلم لغة وحدة فورا نختار اللغة الانجليزية تعرف ليش؟ لإنها لغة عالمية وتفتح لك أبواب كتير من مجالات الحياة، سواء كانت شغل ولا سفر، أو حتى تواصل مع الناس من ثقافات مختلفة، اللغة الانجليزية اليوم صارت ضرورية في عالمنا، تساعد واجد في الحصول على العمل <hesitation> أكثر من أكثر في المستقبل يعني.